Lɔn feŋɛ waegee kɛmu ai mɔ kuu ɔ bɔ, aa kunkoo, lɔn feŋ bihi nunu, komu i yaa lɔŋ bɛɛ ayɛi kuuɔ bɔ, lɔn fɛŋ bihi nunu mu, ya gɛndɛiyɛ fɛɛ, gɛndɛi tɔn lɔnfen bɛɛna wa, komu mɔ i yaa lɔ kemu ayɛi kuuɔ bɔ. gɛndɛiyɛ watiyɛ gbi maa, lɔŋ lɔŋ lɔŋ tee gbi lɔŋ. kpaŋ lɔn feŋɛ pɛɛ, a bɔɔ nu bɛnu, mu yaa lɔn, komu ai mu kuuɔ bɔ. poo mɔɛ nu, komu andaa fɔ andɔ lɔŋ feŋɛ nu a bɛɔ so lɔndɛ, a bɛaɔ son lɔndɔ kɛmu, mɔ i yaa gbi lɔn tee. komu ayɛi lɔ kpɛɛya. zi lɔn fen bhinunu gbinu anua sɔ kɛɛ nu bɛ gba gba mu suyɛ suyɛ lɔ. mu kpoo mɛɛ ɔ lɔn fen bihi nunu, kpaŋ mu muyaa gbi lɔn teeyɔ. Komu lɔɔ mu ja fenɛ wa beenu ko bihi wa komu, lɔŋfeŋ bihinunu, mu bee a gbi lɔn. Mu jaoe, aa ma mui kɔɔɛ lɔɔ wa lɔŋ. kɛ kɔɔ lɔ ben maa aiti mu kuuɔ kpɛɛyana kɔɔɛ lɔben maa baana, baana baba mɛɛ nuu nuu, mɔ i yaa fuufuu, kpoosiye, gbasaa, feŋ mɛɛ nunu gbi nu. anui mɔ kuuɔ kpɛɛya wa kɛ. anui mɔ lɔ kpɛɛya wa kɛ. kɛ mua nu waegee, yambesiyɛ, feŋ bihi nunu gbi nu, galiyɛ, a nyi mui fen mɛɛ nunu gbi nu lɔ. komu mu kuuɔ mɛɛ lɔ, ai kpɛɛya feŋ bihi nunu bɛ bɛɛna, mu kpoo mɛɛya kowa. Kɔnde sɔ mɛɛ kɛ i yaa fɛɛ, kɔndɛ sɔ mɛ nu, a bɛ bɛɛna mu suye suyɛɛ la koa, kɛ mu mu yaa lɔn, kɔnde sɔɛ, nyɔɔɛ, nyɔɔɛ nu, a nyi nuyaa lɔn. fey bihi nunu bɛ bɛɛna, fen bihi nunu kinɛɛi, ya tiyee a lɔnna tee gbi, ayɛi kuuɔ mɛɛ lɔ kpɛɛya wa kɛ. lɔn fen bihi nunu kinɛi ŋnaa nu ma lan, hihi pɛɛ tee gbi tee gbi maa nui to ti a nu lɔnna, kɛ kaoeɔ waegee, kawo lɔndɛ ma bee. Amu lɔŋfen bihi waegee, i maa bɔɔ lɔ. kaoe ɔ i beea lɔnna tee gbi kɛ i tee lɔndɔ kpawowa kɛ kawoe yɔ. hini jafenɛ waegee a bee i booɔ. i ta feŋ bihi nunu kpɛɛ san. kɛ tee lɔndɔ, i yaa kpao wa kɛ kawoe yɔ. lɔŋfen bihi waegee a bɔɔ, yɔ tee gbi maa mbɛ to ti a lɔnna, kɛ wɛɛ wargee mu bee lɔn ɔnna wɛɛ key mɛɛ laa, wɛɛ, mui baana baba wa lɔɔ wa lɔnna wɛɛ ken mɛɛ laa wo fɛlaya lenɛnu woi baana baba taa waiyaa lɔ, kɛ tee bihi waegee alɔ a beeo, tee kpɔ fɛla, sakpa aa bee, yɔ wɛɛ waegee, mu-mui joowoe wa lɔnna wɛɛ, woi joo mɛnu fuufuu bɛɛna, woyaa lɔ. Wo yaa lɔ basa kpoosiyɛ la woyaa taa, wo kun a gbi lɔ basaa bɛɛ, woyaa taa wo-wowawo, poo mɔɛ nu anua kpɔndɔ mɛɛ kɛ anuyaa taa tuu kpɛima mɛɛ ŋu la. woyaa taa, woi nyiɛ mɛɛ jela, wo yaa nyia bɛɛna woyaa lɔn tee bihi. lɔn feŋɛ bɔɔ nu mɛnu kɛ, kɛ vɛi mɔɛ waegee, mu ma kɔɔ lɔndee, mu ja kɛ muma lɔnfen lɔn wɛ, kɔɔ mɛɛ lɔɔ mu mua sɔ lɔnfen la. mɔɛ ai lɔn frnŋɛ lɛiylɛ gbi lɔn a ma kɔɔ lɔndee, a lɔ ai bi wɛɛ gba saama kpɛya, a ma lɔnfen lɔn wɛ, aŋaa ko bihi waegee a jawo. Bɛimaa, i maa sɔ tee mu kamba yɛi basaa, i bɔ boo mɛɛɔ, i taa boo mande lɔ. hihi ya lɔŋɛ waegee yaa nɛily a i bee lɔnfen mande gbi lɔn kɛgee kɔɔ. ya taae boo mande lɔ, ko bihi aiyei tɔɔwa len. pɛn i to jɔɔsɔ. ɛɛ-ɛhɛ, a yɛi t ɔɔa len. pɛn i to jɔɔsiɔ. kɛ hihi va i wanga jɔɔsɔ, niɛ, kan lɛi gbi ya taa e nu i bee tɔɔa. bɛimaa i jɔɔsɔe mu fo. komu ya tage kan, i bee tɔɔa, a nyi, lɔnfen gɛwɛɛ gɛɛwɛ nu, mui kuusɔa wɛ anu lɔnda. lɔnfeŋ gɛwɛa mɛɛ nunu. komu ai mu kpooɔ bɔ, ai mu kuuɔ mɛɛ nunu lɔ kpɛɛya bɛɛna, ai mu kukuɔ mɛɛ nunu lɔ kpɛɛya, lɔnfen bihi nunu mɛ nukɛ ŋnaa nu bɔɔ nu ma lan kɛ nu. kɛ a pɛɛmmaa-o, a kpɛɛmaa, kɛ nunu kɛ, jamba jamba mɛa nunu kɛ, woyaa tuu kɛ sɛnɛ sa mɔɛ nu, sɛnɛ sa mɔɔ mu nu kɛ. Jamba kuwa mɛɛ nunu kɛ, poo mɔɛ nu anda tie anu lɔnna, kɛmu bɛmu laanu nyiyana lɛi bɔɔ mu lɔ, <hesitation> mɔɛ bɛ jamba kuwanu wa lɔnna, kɛ jamba kuwamɛnu hɛŋɛ, mɔɛ bee a lɔnna, kpanda wao, mɔɛ nu andaa sɔ jamba kuwa mɛnu. Ai komu ma anu saya sayɛɛ iɔ ko bihi waa komu anuyaa lɔ, ko bihi waa komu bɛima andaa sɔ jamba bihi bɛ komu mana anu ye. fen bihinunu a nyi mɔ i yaa lɔn. fen kuwa bihi nunu Komu mɔɛ nu, anda tiyee, lɔnfen taana, a bee mɔ kaa, muanu lɔɔ mua tiyee lɔnfen taana, muyaa fufuu, ai fuufuu ai fuufuu ai ma lɛkpɛ lɛkpɛ pɛn mui toa sɔ kɛ lɔnfen mɛnu waegee, a mɔe mu, kɛ mɔɛ nu, anua lɔnfeŋɛ mɔe mɛnu, anu beeya taa kaka ai to mɔ, anua lɔŋfen kuwa mɛnu anuyaa wa lɔŋ. ko bihi waa komu tee gbi ya mɔɛ nu fɛɛe. Komu, nndɔ lɔnfey mɛɛ nunu kɛ ai mɔ lɔ kpɛɛya lɔnfen bihi nunu mɛnu kɛ. mmbɛnu fɛŋɛ mana kɛ. Ŋnaa nu tɔɔ kee mua kɔnde lɔnfenɛ nu. mu kɛnua na poo lɔnfey mɛɛ nunu pɛɛ, a bihi nunu gbinu a anui mɔlɔ kpɛɛya wa kɛ ko bihi waa komu mbɛ lɔn fen lan kɛ, nnaa lɔ sen. lɔnfrn bihi nunu mɛnu kɛ.